पाकिस्तान रो संस्कृति घणो समृद्ध अने विविध छे। ई इस्लामी परंपरावां सै गहरी जुड़ेली है, पर क्षेत्रीय विविधता भी खूब देखण ने मिले। पंजाबी, सिंधी, बलूची अने पश्तून संस्कृति रो मेल इहाँ दिखे। संगीत में कव्वाली अने सूफी गीत घणो प्रसिद्ध छे। खाना में बिरयानी, निहारी अने कबाब पसंद छे। कपड़ा में शलवार-कुर्ता पारंपरिक पहरावो होवे।